Raha hoe hanina mora ndraika ataoko hoe <hesitation> kompoze io zany a <hesitation> <noise> eninjato de efa mahazo, de pain frity, pain frity koa mora roanjato sy arivo akeo de efa mahazo pain frity de <hesitation> de ohatra ny hoe ramanonaka, ramanonaka io a io koa mora <hesitation> telonjato akeoeo.